אַנַא אלבַּטַל לְחַארֶק، אַוַּל חַאגַ'ה עַאדִי נְדִיר، עַאנְגְ׳מַע פַרִיק קַוִי מִן אֶנַאס לִעַנְדְהֻם קֻדְּרַאת וּמַוָאהִב מֻכְתַלִפַה، עַאדִי נְסְתַעְ׳מֶל דְּכַּאא, וּתְּקְנִיַּה בַּאש נְפְהַם נֻקַאט דַּעְף לִכַּאאִנַאת לְפַצָ׳יָּה، עַאדִי נְחַ׳טֶּט בִּחְ׳דַר، וּנְדִיר דִּפַאעַאת קַוִיַּה חַוְל לְמֻדֻן וּלְאַמַאכִן לִחַיָּוִיַּה، וּלַכִּן אלאַהַם הוא תַעַאוּן בּין לִבַּשַר، לִאַנַּה לְקּוּוַה לְחַקִיקִיַּה גִ׳י מִן לְוִחְדַה וּתְּדַאֻמ.